Alzeri a farafina tun, oyi va ba se ba buru cɛnu boni. Bee diaa cururu miba be se a'a farani dure bun we wara ma han tuaa. Donke to bun boni ba se. Dia tuan mibin ba ro afuru, dia tuan mibin baro asida, dia tuan mibin ba ro agrurumu.